<hesitation> ise njama mundu woli nende mulembe anyala khunda amurembe bandu bakosane babe nende mulembe ango <hesitation> busolo kila wakati shibula shilukhonya abundu tawe. Abandu khumenyenge nende mulembe kachira emiaka chiefwe khumenye emuda kwa miaka mirambi nyasaye yabaa na khupangale noba mundu wa khusinyikha kila wakati shibulao shindu shilakhukhonya tawe wamala babola khusinyikha sinyikha ne hasara sichila olabaa nende lirima olachia okhole shindu shikhusinyisie imbeli wa abandu taa olanyola nibe uli nende wa khuichola mkosa. Kakhusinyisie tawe kho ise nyanzanga mundu ole nende mulimbe onyala khumla muriembe alala abandu bakosane babe nende nnulembe aah mundu ne asomishe abana abee nende bidii ya khusomesia mwana khandu abee neuriranga ali nende mulembe o mundu onyala khuikhola ibele binyala khulonikhanga imbeli wa abandu khande ne amunda onyala khulendwa nende esika indayi muarea bila khabaa nende likiso liasi hosi lea khukosana nende abandi kila wakati bila shifuna shilakhuosere tawe. Omundu nali nende bidii ya khusoma sana kenya ube nende bidii ya khusomua bana sichila mkamba kubushiere nowore chingofu abana babo banyakhaniekho nosomia balakhukhonya bala khuchingula muinjira yosi yosi ya olaba nokhailwe khokhube abandu bachamianga omulembe. Khwikale nedne tsi tabia tsindayi, mu avundu khuva khu, khumenyanga, khulava vandu va khukosananga nende avandu kila wakati bila likase lyosi lyosi tawe. Khumenya nende omulembe khu shiranga vulamu vwefu nyasaye akhumete tsinyanga tsya khuva khumenyanga khu shivala, tsiva tsipungushre nyasaye amala akhumetara, tsinyanga tsindi tsyakhumenya mulivava lya yakhulanga na akhuramo lina, kho khumenya nende omulembe khunende eshifune shikali sana khu maisha ka, ka vandu valuhya nende ka binadamu nyasaye yara mu shivala. Efwe kwikase nyasaye mwene akhupinaro vuli sha, vusha vuli shavwira nende avandu yakhumenyanga nende omulembe avundu khuva khumenyera mutsinganga tsyo khuwa khumenyeramo.